نقسم الوجت بين القراية شوية وبين إني نلعب رياضة شوية، ونتعلم حاجة جديدة ،كيف لغة مهارة يعني نقسمها مثلا-مثلا ساعة قراية، وساعة رياضة و <hesitation> ساعة نتعلم لغة جديدة، ومهارة تعلمها سوا ناخد كورس أو ناخد شي.